أي أكثر من مرة عملت روحي ما شفتش الشخص هذاك، خاطر ما نحس بالإحراج، مش إني نكره الشخص، ما نحبش نسلم عليه، لا نخاف إني نمشي نسلم عليه، وهو يبدأ، ما عندهاش الرغبة بش يسلم علي هيك، عليش، إذا كان هو ما بدرش، ما عنديش حسن مبادئ، إذا كان هو ما بدرش، فأنا ما نبدرش زادة ونعمل روحي، لا شفت على، <hesitation> لا- لا نعرفه أو هاذي خلل وحاجة خيبة فيها، نحب ننحا ونحب نبطلها، ما تعجبنيش الحكاية.